Dagasikara de firenena, Chine, Kômaoro, Angletera, Afrika Asimo, Afrika Avaratra, Fransa de Kômaoro a, Allemagne a, na Angletera a, La Réunion.